Vôlôhany bôkagny, vitsike, <hesitation> tsisy mpibeko zegny zare, fô efa samy magnagna <hesitation> anjara asany neby zare tsirekireky aby. De <hesitation> avakeo, dikanjegny zagny aka zegny mis ôhatra ataok oe spesialy mpandeh mpizaha hanigny fôgna, magnagno karahanjay. De aminjare kôf mandeh zegny, fomba ahafahanjare m- mifagnaraka ny- zare m- mamôka fôfôgno zegny de mifamôfofompôfogna akegny fôgn zare de zegny n fomba ahafahanjare mahita lalagna, mifagnaraka.